La kú tá’ ráá’ i tⱥ’ ä’ jmýý re fáá’ra: loo jmíí nɇ, loo jmyy nɇ, juu nɇ, xá’ nɇ, too’ <noise> nɇ, guóó’ nɇ ini tá’ ráá’ i tá’ ä’ jmyy.